kua tëtä guaju Marrueko tëtä guasu jaeko Africanovi <hesitation> kua yaendu ramboeve kurai jare yae ramboeveko kua africa pegua kua tëtä, jaema mbaetiko ou kua ñaneakape, de que kuape iroïaveiñova, si no que kuape mas araku <hesitation> mas ivitini, mas kuape mbaeti iroï oambate, erei kuape ama oa, jaïvi, jaeramo kuape mbaetï amo piensa kuape iroïva, kapeko araku.